اي راح اسافر الى ايطاليا و بلأخص روما لأن اني اشوف انو هي مهد الحضارات مهد الثقافات مهد العلم و اني رايدة اني اتعرف على الثقافة الموجودة الي بأيطاليا و الي اثرت على العالم و انطتنا ايي- علم كلش جبير من خلال ثقافتها.